أکِس منظرنامُک تصور کٔرِو یتھ منٛز مےٚ اکھ نقشہٕ پیش کرنہٕ چھُ آمُت یُس أکِس ویران جزیرس پٮ۪ٹھ خزانہٕ کُن گژھان چھُ۔ منزلَس پٮ۪ٹھ واتنہٕ پتہٕ کوٚر مےٚ سۄنہٕ خزانن ہُنٛد خزانہٕ دریافت، یَتھ منٛز اکھ شاندار سۄنہٕ تاج تہِ شٲمِل چھُ، یُس قۄدرَت کِس پس منظرَس منٛز چھُ بناونہٕ آمُت یَتھ منٛز ماچھ تہٕ دۄدٕک دٔریاو چھِ۔ یہٕ تجرُبہٕ چُھ نامعلوم علاقن ہنٛز لالچ تہٕ صلاحیتس اجاگر کران۔